Rehefa vonona daholo ny <hesitation> fangaro hanaovana ny lasopy dia tetehana madinika araka ny habe ilana azy. Dia arotsaka ao anatin'ny <hesitation> vilany misy rano <hesitation> andrahoana azy. Masahana ary tsy adino ny manisy menaka sy sira.